Mi'syu' y tuwi' nta igualta'p por que tuwi wijtyajpa tzamoj y nyätu'nhajyajpa kyomi y mayajpa tza'moj y jinhä wojyajpa u ijtu no'tipä 'yakna'tzyajpa gente, tambien ijtu makpapä nyujkyajpa a animal wijtyajpapä tzamoji' y mi'syu' täjkojmtyi ijtyajpa jentyi wijtyajpa täjkoji tambien mi'syu ijtu malota'mpä ki'myajpa mesakäsi u 'yak mänyajpa titya'p, y wijtyajpa anhkoji pero ijtu tambien kyä'syajpapä kasyi titya'p, tzyäjkyajpa travesura, y jiko' mi'syu y tuwi nta igualta'p, tuwi diferenteta'p y mi'syu aparte witpa y aparte itpa täjkoji wa'ku wa'ku nyujku tzuk, wa'ku mye'tzu kyu'tku', y en cambio tuwi' nta' por que tuwi' ane kyä'syajpa, kyä'syajpa pak, kyä'syajpa titya'p ntzi'yajpaptät, jetij nyätu'nhajyajpa kyomi, tzu'käyi cuidatzäjkyajpa täk, wojyajpa, ka nä min'nämu ketij myatonhyajpa, pendiente ijtyajpa, tiko mi'syu nta jejtzye, jete ma änhyaje tzu'kä', y tuwi' tambien kyi'sayajpa mi'syu', por que jetij ijtu hasta kye'tzka'papä'i mi'syu', myajkyajpa, jetij nta kyenyajtyo'pa mi'syu', y mi'syu' nya'tzajpati'ap a vece 'yänhkäwä'nayajpa u avece wyin mo'tzyajpa, respondetzäjkayajpa cuando tuwi' myajkyajpa y anhke käwä'nyajä pe tuwi' mye'tzyajpa 'yakmä'nyajpa jut'tyi ijtumä, ka kukyasi ka juwä ijtumä 'yakmä'nyajpa tuwi' wa'ku wa'ku nyujkyaju, jiko mi'syu' nya'tzyajpati'ap nta nta na nayajtäjpa tuwiji'knhtumä.